Men mahalliy aholi bilan gaplashib yoki telefonimda xaritani ochib yo‘lni aniqlayman. Agar internet bo‘lmasa, yaqin atrofdagi belgilar yoki transport stantsiyalaridan foydalanib, yo‘limni topishga harakat qilaman.